Sement mixtas kam kuugal mum kañjum woni ɗum jillindira seminti e kaaƴe e jaareendi e ndiyam ɗum warta concrete. Kuugal mako kañjum woni waɗugo concrete.